Tulõkistutaja kistutas tuld niimuudu, et lasõt määnestki pulbrit vai vattu. Ja sis tuu pulbri vai vatt lihtsält lüü tulõ koolnus.